तैरे बर जाहु तो अपन साथ कपड़ा रखूं। नहाये बर बाद काम आहि। ओकर साथ एक ठो क्रीम रखु। ओर एक ठो चश्मो रखु ओहर। मोके पानी के गंदा कीडा से बछायी। ए सब से मोर काम हो जाहि।